कुक्कुर आपस में अपने तरीका से जैसे कब्बो भौंक के, कब्बो <hesitation> लड़ी के, छाती के और कब्बो-कब्बो सुहारा के एक दूसरे से बात करेले।